नार्वे देशांत जायत समारंभ करतात मायाचे सतर। तासर्कार नार्वेचो संविधान दिवस हास्ता हेया दिसा। आपले संस्कृतिक कपडे आनी जेवण करून ते मोणीतात। जुलेनिस्स म्होंळोले धाक्टे मनीस नाताळाचें रातीं भुर्गेाक। भेट दीता फारिकल नार्वेचें राष्ट्रीय जेवण जेंम केब्बेज। आनी मेंड्रो हांचे तोयर करतात काझारांक आनी झोलम। दिसा क्रान्सेकाकें म्हळेार वरथह केक तीं काटतात।